No, pensu pa che tüti i can a siu amis e brau, certidün <hesitation> a s'cumportu bin cun gl'autri can e cun le persun-e, d'autri can a rüziu e s'cumportu pa bin, a mordu